Raha aminaha aloha gny tsara ho hay, tsara ho fantatry alohan'ny hanambady olo raiky da gny gny toetrany mila hay. Ka hoe mifanenta mifagnaraky soa amy gn'eritseritsinao ve satria hoe hifanambady zay, ho mandrakizay ka ho zakanao ve gny toetrany jusque farany. Mety aminao ve zay. De mila hay koa hoe, mifankahazo amy gny fianakavianao efa misy eo ve izy. Mifankazo amy gn'anadahinao, anabavinao, rahalahinao, rahavavinao, ray aman-dreninao. Mila hay koa ze raha zay mialoha. De ein gny soa hay magnaraky koa de hoe, olo tia manoha magnampy sy mitadia vola ve izy sa handany avao. Raha rehetra aby zay aloha mila hay alohan'ny manambady olo raiky.